Kõgõ kipõmbaq ommaq vist määnegi leopard vai gepard. Aga ma ütelnüq, et ka koolibri om väega kipõ. Selle et tä tsiivaq käüväq väega kibõhõhe. Väega aigladsõq eläjäq ommaq näütüses teoq.